Ngeenge ondina ne felende handje a lombwelandje <hesitation> ookuume aantu ne mboka, omuntu wa kala nahe naale okuza kuutshona wohe sigo tamu hi kesikola ta- tamu katsakanena lela, sigo mwaningi aasamane aanene lela nenge aakadhona aanene, ye felende hohe oteku, kuume kandje ota lombwelendje ne kutya aye, onda monapo iilonga yandje kahewa kandje, kwa thelandje ngaa ne wuku magidhendje, ngaashi ngaye nge kuume kandje okwa mona iilonga, otandi tameke tandi mukumagidha tandi kutya oh ngeenge owa mona iilonga kuume kandje, otshiima otshaanawa, oto vulu okwiikwathela ngwee mwene mos nande okwali wuli molukanda, payife molukanda owazamo ngaaka, nenge okwali holongo iinima iiwinayi, iinima iiwinayi mbyoka otoyi tulapo, shaashi ethimbo alishe owuna ike iilonga, owa monapo iilonga yohe, ngeenge okuna iilonga otandi mukumagidha ne tandi aye kuume kandje ino kwata ne iinima yaantu, shaashi iinima yaantu kayishi iiwanawa, ngeenge owa kwata iinima yaantu oto kaadha miilonga wa tidhwamo, owiika nithila iilonga yohe Kuna ne we mpa toka mona iilonga, ngweye iinima yaantu mbyoka wa kwata otoyi futithwa noho nenge wu ka tulwe ngaa meedholongo, ngeenge ne nande okuli owa- owa- owooo owuli miilonga yohe, kala lela hokwa hokwa ta lela ethimbo lyohe, ngele omwa lombwelwa kutya kiilonga nena otamuya nande opo himwe homutenya, kala nale, shiike ohimwe tahi dhenge, piilonga mpono kala nale opo wuli, keshe ike shono to lombwelwa komukuluntu gweni gwiilonga, kala wetshi gwanithapo, onga kahewa kandje amona iilonga, otandi mulombwele kutya oh, owamona nditsha iilonga yohe, esiku ngaa ndi toka mona otshimaliwa tshohe shoka wa kala, wa kala uule wethimbo ho longelee, owu kala ne hodhimbulukwa yakweni mba kwali haye ku kwathele manga ino mona iilonga, ngeenge okwa kala ne, ngenge owa mono ne iilonga, todhimbulukwa ngaa to dhimbulukwa ngaa yakweni mba kwali haye ku kwathele nale, to- to yape ngaa shi wunapo, nande omilongo mbali odha gwana wala shaashi ka kwali yedhi omuntu gumwe a tshivulika ka kwali ena nande omilongo mbali dhi wemupa, <hesitation> ngaye otandi mukumagidha wo itshewe kutya, owu kala ne watala kutya opo Ondaza kegumbo onda valwa noho, owaza kegumbo ngwee owa valwa, owu kala todhi mbulukwa aavali yohe, nenge todhi mbulukwa ngaa kegumbo hoka wa tekulwa, pamwe ino tekulwa kaavali yohe, oto tala ne egumbo lyaandjeni mpa waza, shaashi payife owuna otshimaliwa oto vulu oku kwatha mpa tovulu oku kwatha, shaashi payife owuna otshimaliwa, pamwe otshimaliwa sho wuna itatshi vulu okutunga egumbo <hesitation> kambadhala ne wu- wu kwathele ne megumbo mpa to vulu oku kwathela ngaa shaashi payife owuna otshimaliwa, ngweye to tala naantu mba yeku tekula, to tala ngaa naatshinda yeni, shaashi ethimbo limwe omwali ngaa hamu keehela nande opaatshinda yeni uuna wapumbwa ompumbwe ngweye oto hipo ne wuke mwiindile tsha, ngweye oto vulu ne oku- oku- oku- oku- oku mukumagidha aye kahewa kandje, shi nee mpano megumbo lyeni kamuna omeya, hamu kateka omeya puutshinda weni, ngele omwa kalahamu ka teka omeya puutshinda weni, payife owa mona iilonga, owuna otshimaliwa tshohe ku ngwee mwene, kambadhala ne wuhe ku wu kaaa Kambadhala wuhe wuka lande ee pipe wu tule omeya geni megumbo, inamukala itshewe alushe one ike muna omandini noma hela muuka puutshinda tamu ka indila omeya mu pewe shaashi kamuntsha okapomba, kambadhala ne wu- wu lande nande oka pomba ndele tamu tula omeya megumbo lyeni, ngwee to, tokala ngaa to- to- to kongo ngaa aantu yohe mba yokutha omeya, opo ye geete megumbo lyaandjeni, to- to- ngeenge owa kongo ne aanilonga yohe mba yokutha omeya, ngweye otoya futumo ngaa ne shi wunapo, otoya lombwele ngaa manga inaya tameka okutha kutya aye ondinapo ingapi ngapi, mbika oyo tandi mupe ngele omwathe omeya sigo taga thiki maandjetu, ngeenge oweya pe nee, kutya ngeenge oya mana okutha ne, kambadhalawugandje iimaliwa yaantu, ino kala wuna eendjo dhaantu kutya aaye, omuntu ngono okwali twemu thelako omeya ge maala inetupa iimaliwa yagwana nenge inetu pako tsha ka, kambadhala wugandje iimaliwa yaantu ayishe mbi- mbi weya lombwela kutya otoya pe ingapi.